Govmenti ama dab dõõ ko meh pya zezhe éã aa ken a- ere nu asi. Eedẽẽ eyu lõ bueh. Nee aba sar mia be lo bueh or korotã teen lo kẽ bueh. Lõp sur dĩẽ yira, pya lo néé é adẽ ló kẽa nna. ere, ba ere nua asi, pya lɔ̃ aa kü wü, wa mu ba aan wü ba ene pya a’yaa, dõõ kɔ lo si loo, doba ken é i ere aba zii ka lõkpa é rale lo kebuch m’do, lo tokpa dõõ ko pya eedẽẽ a’kia yü kẽn myorbẽẽ pya nwü é aai daa ba kü lõkpa wẽẽ no nu. Lo nẽẽ ã aa dãã sal, kü wẽẽ si tam, sor a- hoo tah ba kpɛ ye kpugi eebu e’le ye lõõ kɔ ba kpɛ kpugi alɛ. Lo nu no e‘nua eedẽẽ ã yii lo kẽ ə̃ueh. But lo logɔ nẽé ạaa ãã si log nu, a’lu ghe kwene lõp néé ale bu ékèn yaa bòbò- mbòò le, bu wa nee ee eedéé nee yü lõ hueh ereba. kere fah government tɛɛn baa bẽẽ beʒè si lõõ, eebu naa wa le ba.